<hesitation> Isa arivo zen̈y ohatra arivo, roa arivo, telo arivo, efatra arivo, dimy arivo, tsôta arivo, fito arivo, valo arivo.